Asuka yayapovaera ñaneretarupi <hesitation> oimeko jokope ñanoi takuare yave yaru jokuae yaipiro jaema ñaitiami <hesitation> tarapisape jaema jokogui tï oeva, yamboiru <hesitation> yamboaku oyetape opupu jaema jokogui oe azucarao yandeve, jokuae yau tëtärupi, erei kuape yaiko <hesitation> ciudad pe <hesitation> o tëtä mbitepema yaiko yave, jaereta industriama oyapo, jareta <hesitation> jokuae procedimientovi guiraja reta, erei jaeretako oitima pipe moa ipuerevaera tï, oe jokua azuca yande, jaema, oñemee yandepuerevaera yagua yau